لغتنا الأم هي اللغة العربية الفصحى, <hesitation> وبم إني بالسعودية, لغتي أو لهجتي تحديداً, هي اللهجة السعودية, <hesitation> تحديداً لغتنا- لهجتنا النجدية, تراثنا ولهجتنا, جزء من هويتنا إحنا وعائلتنا.